<noise> इन्डियाक खाना फेरि बहुत बडइ । जुन हमरा घरखामा खेसहु याजकालु बणइ नेपालमा याइली। जसने हमार <hesitation> कथ कहसइ <hesitation> पानीपुरी, चटपट, समोसा, जिलेबी हसे ओकर साथमा हमार ढोसा, आलु परौठा, छोले बटुरे हसे बिर्यानी भेलइ । हसे बडापाउ आ हसे चावल कहसइ हमरा भात कहसहु हनका चावल कहसइ भातवाके । हसे <hesitation> कथ कहसइ हमार कथ कहसइ मिठाइ सभ लड्‌डु । इ सब इन्डीयासे त याइली । इन्डियाक इय हसे ओथिया कथ कहसइ चाट कहसहु हमरा समोसावाक जुन बनाके लउठा डिस बनोसहू हमरा चाट । ओतहिसे याइल इन्डीयाके कहु न हमारा खेसहू । हसे इन्डियाक छोले बटुरे फेरि उतरे फेमस बडिय । हसे करी राइस फेरि उतरे फेमस हुनकर । हसे उव बिर्यानी त अनगिनत कतेक कतेक प्रकारक कतेक कतेक प्रकारक । मासु अनुसार टेस्ट अनुसार हुनकर मने कहु न हसइ फरक बिर्यानीक ।